Cun i medias in bidda, poita fiat su primu annu chi ddas iant fatas, prima nci fiat sceti s'avviamentu, chi fiat a indirizzu agrariu. Quindi a mei cussu non m'interessat, candu ant fatu s'iscola media in bidda, seu andat is tres annus de iscola media, chi fiat un'iscola privada, donni'annu depemus fai s'esami in Casteddu in sa iscola publica e <hesitation> e ti podiast scriri a s'annu dopu. Poi dopu is iscolas medias seu andada, apu fatu i' magistralis, fia in collegiu, cun i' mongias. E dopo, dopo su diploma mi seu scrita in facoltà di magistero, poita inzandus a chini fiat sa magistrali, s'iscola magistrali, non si podiat in totus is facoltadis. O ti scrivevi in facoltà di magistero e bastada, chi fiat lingue, lettere classiche, lettere <hesitation> lettere, e basta puru, atera cosa ita ddoi fiat, boh, mi parit ca non <hesitation> ddo 'iat atera cosa. Deu mi fia scrita in lingue, però apu sempri studiau francese, su francesu mi praxiat meda, però sigumenti 'olia fai una cosa noba, apu scioberau cumenti a primu lingua s'inglesu. Però su professori de inglesu, chi fiat inglesu propriu <hesitation> de madre lingua inglese, pretendiat chi deu sa primu dì ddi essi ligiu in inglesu. Mi portat unu liburu, mi ponniri unu liburu chi fiat <hesitation> il piccolo principe? No. Beh non m'arregodu. Comunque unu liburu in inglesu, deu depia ligi, naturalmenti non fia bona, cussu s'inchietat poita ca non scia ligi e quindi s'inglesu est andau a si fai friri. Apu frequentau dus annus ho dato <hesitation> bah esami di storia, latino, italiano, avevo dato, e poi invece ho lasciato perdere poita in s'interis a isposa e mi praxiat de prus andai a frequentai aterus <hesitation> ateras lezionis insoma. Frequentavo, me i' magistralis fia brava meda in italiano e finzas in matematica. Stranu, però, est aici, non est chi. Mi praxiant tot'e duas is cosas <hesitation> tot'e duas i materias e andau beni in tot'e duas. E scriia abastanza beni in italianu, poita in italianu inzandus si fadiant temas po donnia cosa e pigà sempri votus bonus. E mi praxiat meda sopra <hesitation> letteratura, poesia, ma, insoma, col passare con <hesitation> con il passare degli anni, chiaramente, non so che dirti. La matematica <hesitation> sa matematica a su propriu mi praxiat, poita nci arrennescia <hesitation> questione di molte volte matematica est chistioni de, e cumenti fais a chistionai a nai intuizione in sardu. Est chistioni de intuizione de cumprendi i' problemas. Io, deu nci arrennescia beni e quindi m'agatamu beni